जू टीबी चौ टीबी यन च की ऊ बिजली द्वारा चलोंण वऊ य डिब्बा च वे बिथिन सब मशीन फिट वहीं च अब मशीन फिट वहीं त वेमा बे हम जन वे हम वेमा हम इंटरनेट दयना त वेमा दे के वेमा सब पिक्चर ऐ जन जू भी हम दयख़ूण चांदा वे पा डिश लगे के अर तब हम टीबी देख सकन नेटा द्वारा